في أطعمة بسيطة وسهلة، بس لذيذه مرة- مرة. ومن بين الأكلات اللي أحبها، سندوتشات الجبن. بس شوية جبن وخبز، وأحيانًا نضيف لهم شوية خصّ وطماطم. بيكون مرة شاهين. و <hesitation> مثلًا فول مدمس، فول مع زيت زيتون وليمون، وبعدين أكلها مع خبز عربي. شيء بسيط ولذيذ. والبيض المسلوق أيضا، أحبهم مرة.